Orange ah <hesitation> midika fahasambarana <hesitation> tonga anatin'ny saignako voalohany longany ah raha hoe miresaka orange zany de tamin'ny carnaval, tamin'ny carnaval tampianaragna zao tegna hoe regny enao fa faly, sambatra anao ah sady mitafy anle loko orange aketsy andaniny.